Mbe'i ladde do mari iyal baggum ha kosde majum je watata di wailita nder de'itaare. dum do dogga bo masin be kosde majum ngam kosde mai chattude chewde. To dabbaji wari torran dum, kosde mai do valla mo o dogga o hisna yonki mako.